Ëntà veddi la cualità del cuader e co capì le persun-e soch a dizu coza a dizu del cuader. Së a le persun-e a pias forsi a völ di ch'ël cuader al e propi bel chë <hesitation> a pias e cuindi al e bel